metropolitan safnið hér í New York hefur nú opnað Ragnari Kjartanssyni sem ætlar að sýna hér í sumar verkið eða dauðinn er annars staðar þetta verk er þá þegar farið að vekja mikla athygli hér í New York og ég leyfi mér að fullyrða að aldrei hafi íslenskur myndlistarmaður fengið viðlíka kynningu hér í Bandaríkjunum

áttu við með þessu þetta er bara setning sem ég las á

bók eftir Alexander

hollenska listamanninn

sem þetta verk er búið til úr þá

grunninn og ég og Georg Kristinn að búa til

ég pikkaði textana bara svona út úr bókahillunni svona flottir flottir

svo gerðum við þetta verk og þá ákvað ég nú

búnir að því að lesa þessa bók og þetta er frábær bók sko og nú er verkið komið hingað í þetta stóra fræga safn

uppfullt af verkum eftir látna listamenn en þú ert lifandi já og það er smá fallegt þegar maður er að horfa á þessi verk eftir löngu látið fólk að þegar þú horfir á verkið þá er dauðinn vissulega annars staðar því að verkin eru lifandi það er

þetta sé einhvern veginn klippt til sé einhvern veginn

þetta er sama fólkið sitt hvoru megin við mann

þú leggur oft mikið á listamenn þetta er tekið upp í langri já þetta er tekið upp akkúrat á miðnætti kringum sumarsólstöður þannig að miðnætti var þarna kringum

tvö tvö þetta er mikil upphefð fyrir þig að sýna hér í þessu safni þetta er eiginlega bara

fyrir íslenskan myndlistarmann já það má segja það að þetta sé svona alla vega er tilfinningin þannig

skulum samt fara rólega stíga rólega niður þetta er kannski ekki alveg svo stórt en þetta er alla vega geggjuð tilfinning og og dásamlegt safn

safn sem maður elskar að koma í þegar maður kemur til New York og ég man alltaf líka

er rosa stór dagur

er fallegt verk þetta er þetta er tekið upp bara á þarna er fólk að labba í hringi og tvennir tvíburar þetta er svona dálítil sjónhverfing þetta er brella

sýnt þannig að verkið var bara gert til þess að gera verkið svo var þetta að marínerast í stúdíóinu og verið að hljóðvinna þetta og svo kom heimsókn frá metropolitan

bara að skoða einhver verk og síðan kemur allt í einu þetta boð um hvort það megi frumsýna þetta verk hér í metropolitan það er

en dálítið stressandi því ég náttúrulega hef ekki séð verkið sjálfur og enginn hefur séð það og í fyrsta sinn sem maður sér verkið er bara hérna í metropolitan ég var mjög feginn að verkið virkar

eins og ég segi eins og hatari það er allt samkvæmt áætlun

þetta var algjör grís þetta var ekki hugsað fyrir

alls ekki sko ég held að sem betur fer

hugsa þetta fyrir metropolitan safnið þá hefði þetta ekki

verið svona einfalt og ljóðrænt

og áhugi á dauðanum þú hefur gert áður verk um dauðann já maður hefur verið að vinna mikið með ég held að maður sé bara ósköp einföld sál bara vinni mest með ástina og dauðann í verkum sínum eins og

bara ekkert það flókið

náttúrulega stærsta spurningin

þessir stóru hlutir í lífinu ástin og dauðinn og þetta verk er algjörlega